Este ja, ja koson, kuso jenora chií, kusoii jenora chií pues este. Kuchií te yua te nasamairí te intuvii, kusoii te nu tuu te, te kori in te este itaninu, yua te kusoii jenora ii.